My childhood friend, because she wor used to advice me. Some days wen me and her be together, we can advice each other. From the time we were small small, until we nah geh big- I myself I leave from there and come in town here; and even if I leave from here and go to her, she can always remind me about the advice wor we used to give each other. So dah all.